دائما الماكلة الصحية أفظل من الماكلة الغير صحية؛ لأنه الإنسان <hesitation> تشتهي الحاجات اللي تشوفها عينيه، لكن الحاجات الصحية هي <hesitation> حاجات تبنى بدن، والا أفكار الإنسان على مدى طويل، ليس المدى القصير؛ لأنه هذيك تساعد <hesitation> البدن، وتساعد الأفكار باش تكون منظمة أكثر، والبدن باش يكون خفيف، مش كيف الماكلة الغير صحية.